Mombamomba tantaran-drô Kenià àby iô ndraiky zen̈y, araiky azoko honon̈o tsara raha mahakasika irô. Irô zen̈y kôlônian-drô Britanika àby iô tamin'ny taon̈o tsôtam-polo sivan-jato sy arivo tan̈y ho an̈y izen̈y, tiô iô zen̈y raha zen̈y. De tafaran'izen̈y koa rahazo fahaleovanten̈an-drô aminjay koa irô bôka iô. Tsy nijanon̈o ela zen̈y raha zen̈y.